við erum ungir fréttamenn og nú verða sagðar Krakkafréttir ljósmæður á Íslandi hafa staðið í viðræðum við ríkið vegna þess að þær vilja hærri laun fyrir vinnu sína ljósmæður sjá um að taka á móti börnum þegar þau fæðast og þær hafa sérstaka menntun til þess námið tekur tvö ár og þeir sem hafa próf í hjúkrunarfræði eða öðru svipuðu geta stundað það að því loknu fær maður

starfsréttindi sem ljósmóðir ljósmæður segja að launin þeirra séu ekki jafn há og hjá öðrum hópum sem hafa sambærilega menntun og þær rúmlega tuttugu ljósmæður hafa nú þegar sagt upp vinnunni á Landspítalanum samkvæmt könnun sem var gerð í lok mars vilja þær fá um tvö hundruð þúsund króna hækkun á byrjunarlaunum Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra hefur sagt að kröfur ljósmæðra séu óaðgengilegar og því ólíklegt að þeim verði mætt

eyland Sóleyjar og Björgvinsdóttir ásamt þremur öðrum foreldrum lagði leið sína að ráðherrabústaðnum við tjörnina og afhenti Bjarna köku til að vekja athygli á málinu Andrea er í forsvari fyrir tæplega átján þúsund foreldra sem styðja ljósmæður í kjarabaráttu sinni og pabbi hennar hafa fengið viðurkennda stöðu flóttamanna á Íslandi feðginin komu til landsins í byrjun síðasta árs þar sem þau voru á flótta frá Íran Útlendingastofnun ákvað í fyrra að þeim yrði vísað úr landi þótt

sem er ellefu ára langaði mikið

að vera á Íslandi hópur fólks mótmælti því í september í fyrra að það ætti að vísa þeim úr landi sama mánuði var samþykkt á Alþingi að það ætti að breyta útlendingalögum breytingarnar fólu meðal annars í sér reglur um það hvenær það á að taka umsókn barns um alþjóðlega vernd til meðferðar þá eru líka breytingar á því hvenær það má veita barni dvalarleyfi af mannúðarástæðum talið var að frumvarpið hefði áhrif á stöðu áttatíu barna þegar einstaklingur sækir um hæli utan eigin ríkis er hann í fyrstu skilgreindur sem hælisleitandi af stjórnvöldum viðkomandi ríkis með umsókn um hæli er manneskjan að biðja um að

staða sín sem flóttamanns sé viðurkennd af ríkinu og að fá vernd skuggakosningar

voru haldnar í tuttugu og tveimur framhaldsskólum um land allt á fimmtudag þær eru haldnar samhliða kosningum til að bera saman niðurstöðurnar svolítið eins og krakkakosningar þetta verður í fyrsta sinn sem skuggakosningar eru haldnar í sveitarstjórnarkosningum en þær fara fram eftir rúman mánuð landssamband ungmennafélaga og Samband íslenskra framhaldsskólanema standa fyrir

framhaldsskólanna undir myllumerkinu

lýðræðisvitund framhaldsskólanema á Íslandi og hvetja ungt fólk til að taka upplýsta ákvörðun í kjörklefanum samhliða

gefst ungmennum kostur á að greiða atkvæði um lækkun kosningaaldurs í sextán ár en frumvarp um það var ekki afgreitt á Alþingi fyrir páska í tilkynningu frá þeim sem standa að baki

kemur fram að kannanir sýni að þeir nemendur sem taka þátt í

séu líklegri til að kjósa í almennum

kosningum en þeir sem taka ekki þátt ertu einhverju nær um hvað þú ætlar að kjósa ja já að vissu leyti sko algerlega

að skoða meira ég veit hvað ég vil ekki skoða meira og hvað ég vil skoða meira

Tom Karen er einn af fremstu hönnuðum Bretlands og er enn að störfum þótt hann sé orðinn níutíu og eins árs hann var lengi yfirhönnuður hjá sem framleiddi alls kyns vélar og faratæki Tom kom meðal annars að hönnun

reiðhjólsins og þar sem hægt er að raða plasthlutum saman í stóra

leikföng eru helsta ástríða og hann á langan feril að baki í leikfangasmíði að hans mati eiga leikföng að virkja sköpunargleði barna og hann segir ekkert ánægjulegra en að sjá barn sem gleðst yfir leikföngunum sem hann smíðar bor bandsög og sandpappír sé allt sem þarf til að galdra fram ævintýralega hluti til að leika sér með í Reykjavík byrjaði með látum í morgun með opnunarhátíð í Eldborgarsal Hörpu Dagur b Eggertsson borgarstjóri setti hátíðina með börnunum en krakkar í fjórða bekk eru svo margir að það þurfti að setja hátíðina tvisvar sinnum síðan tóku við alls konar dans og stendur til tuttugasta og annan apríl og fer fram um alla borg hún snýst um að tryggja gott aðgengi að menningu barna með börnum og fyrir börn leiðarljós hátíðarinnar eru gæði margbreytileiki og jafnræði alls kyns viðburðir verða í grunnskólum leikskólum

og listaskólum um alla borg og það verður líka mikið líf og fjör í Ráðhúsi Reykjavíkur Hörpu og lista og menningarstofnunum borgarinnar ungir fréttamenn ætla að flytja okkur fréttir af viðburðum hátíðarinnar á næstu dögum dagskrá

íbúar á Reyðarfirði eru margir ekki sáttir við að lífrænn úrgangur frá heimilum í Fjarðabyggð sé unninn nálægt bænum þeir óttast að það verði vond lykt af vinnslunni

Fjarðabyggð hefur nýlega tekið í notkun brúnu tunnuna með henni getur fólk nú flokkað lífrænan úrgang sérstaklega

safnað saman í hauga ekki langt frá Reyðarfirði og blandað sagi og hrossaskít íslenska gámafélagið breytir honum svo í moltu molta er

sem má nota til að rækta ýmislegt heilbrigðiseftirlitið gaf leyfi fyrir vinnslunni heilbrigðiseftirlitið fylgist til dæmis með því hvort matvælaframleiðsla fari eftir reglum

og að loftgæði séu í lagi samkvæmt þeim eru aðstæður í lagi fyrir vinnsluna en ef mengunin af verður meiri en gert var ráð fyrir þarf heilbrigðiseftirlitið að endurskoða leyfið um fimm hundruð slökkviliðsmenn hafa glímt við mikinn

nærri Sydney í Ástralíu eldurinn kviknaði á laugardaginn og hefur nú þegar eyðilagt mjög stórt

það er hlýtt þurrt og mikill vindur í Sydney og slökkviliðsmönnum hefur þess vegna gengið illa að ráða

niðurlögum eldsins mörg hús eru í hættu og hundruð íbúa hafa þurft að yfirgefa heimili sín skógareldar geta orðið mjög stórir og margir hafa áhyggjur að þessi breiðist hratt út yfirvöld hvöttu íbúa sem búa í nágrenninu til að halda sig heima því of hættulegt sé að forða sér núna lögregla segir að upptök eldsins séu óljós en það gæti verið að brennuvargar hafi kveikt í síðasta haust hófst rannsókn á því hvernig hönnun húsa og skipulag hverfa hefur áhrif á líðan fólks fimmtíu þátttakendur voru fengnir til að ganga um Dugguvog og

og Kænuvog annar helmingur þeirra mætti í Háskólann í Reykjavík og gekk um göturnar í sýndarveruleika en hinir gengu göturnar í raun og veru báðir hópar svöruðu

um það sem þeir sáu og upplifðu þeir stoppuðu á sex stöðum og skráðu niður hvaða áhrif ákveðnir þættir í umhverfinu höfðu á líðan þeirra Páll Jakob Líndal hefur rannsakað áhrif umhverfisins í tveimur götum í Reykjavík hann segir að taka þurfi meira tillit til þess þegar hús eru byggð og hverfi skipulögð við erum að bera saman hvort upplifun í

sýndarveruleika og raunumhverfi hvort að hún sé eins rannsóknin er hluti af öðru verkefni sem fjallar um hvernig hægt er að þétta byggðir þannig að þær uppfylli betur sálfræðilegar þarfir fólks rannsóknum hefur ekki tekist að sýna fram á óyggjandi tengsl jákvæð tengsl milli byggðar og sjálfbærni í

skautahöllinni á Akureyri er kennt á skauta þrisvar sinnum í viku yngstu nemendurnir eru þriggja ára og þeir elstu sautján ára þetta er bara svona líflegt

ekkert erfitt en hvað ertu gömul fjögurra hvað ert þú búinn að æfa skauta lengi eitt ár

það skemmtilegt já hvað er svona gaman við það hratt vísindamönnum tókst fyrir algjöra tilviljun að búa til stökkbreytt ensím sem brýtur niður plast uppgötvunin gæti hjálpað mjög mikið til við að ráðast gegn plastmengun á jörðinni og orðið til þess að hægt verði að endurvinna

japanskir vísindamenn komust fyrst á sporið árið tvö þúsund og sextán þegar þeir bjuggu til

þannig að hann gat étið plast vísindamennirnir rannsökuðu ensím gerilsins en ensím er prótín sem myndast í frumum og getur til dæmis brotið niður allskyns hluti tilraunir með

sýndu að þeir höfðu óvart gert þá enn betri í að brjóta niður svokallað

plast sem er notað í plastflöskur það tekur mörg hundruð ár fyrir plast að hverfa

gæti það tekið aðeins örfáa daga þannig verði hægt að endurvinna það og gera aftur að plasti þá þarf ekki að leita að meiri olíu til að búa til plast sem ætti að leiða til þess að minna af plasti verður í umhverfinu eftir rétt rúman mánuð verða sveitarstjórnarkosningar um allt land undanfarin ár höfum við staðið fyrir krakkakosningum í samvinnu við umboðsmann barna þar sem þið hafið fengið tækifæri til að kjósa bæði forseta og ríkisstjórnir eru aðeins flóknari og þess vegna ætlum við að hafa þetta aðeins öðruvísi núna í staðinn fyrir að hafa beina kosningu viljum við biðja ykkur að gera stutt myndband svipað og og senda okkur fyrir fimmta maí í myndbandinu segið þið stjórnmálafólki hvað ykkur finnst mætti bæta í hverfinu ykkar bænum sveitinni eða skólanum og sendið svo til okkar

að hafa fengið bréf frá okkur um verkefnið og við hlökkum til að taka á móti myndböndunum og koma skoðunum ykkar á framfæri stór hópur krakka kom fram í Eldborg og söng lag Bláa hnettinum

og Selma Rún voru á staðnum og kynntu sér málið og hvað varst þú að gera hér á Barnamenningarhátíðinni ég var að syngja í Eldborg með krökkunum flottu

ég var að syngja lagið sautján þúsund sólargeislar sem er í Bláa hnettinum varst þú í Bláa hnettinum já ég lék í Bláa hnettinum hver samdi lagið þetta er lag eftir Kristínu Stefánsdóttur og svo samdi Bergur Þór Ingólfsson textann og hefurðu sýnt það áður á

já mig minnir að ég hafi verið hérna fyrir ári með öllum úr Bláa hnettinum að syngja og dansa sirkus Íslands sýndi listir sínar á

á opnunarhátíð Stefán og Alex fylgdust með og töluðu við mikið um það að æfa sig bara heima hjá sér eða úti eða

kunnið þið að djöggla með þremur boltum já getið þið sýnt okkur smá já já

og Pálmi eru fulltrúar verkefnisins rímur og rapp lög unga fólksins í hundrað ár þau fengu fullan sal af krökkum til að fara með vísu í atriðinu sjö sinnum Margrét

Kjartan fóru og hittu þau við vorum að halda svona fyrirlestra fórum sem sagt í alla fjórðu bekkina

bjuggum til þá fyrirlestra lásum okkur til um

fannst ykkur erfitt að læra vísuna sem þið áttuð en kunnuð þið alveg

að syngja hana sjö sinnum já ágætlega kynna krökkunum fyrir

hvað hefur gerst í hundrað ár og hver munurinn er

svo fannst mér geggjað að klára þetta hérna í Hörpunni á saman þá er komið að Krakkasvarinu í síðustu viku skoraði Grunnskólinn á Suðureyri á Akurskóla á Reykjanesi við sendum þeim spurninguna trúir þú að álfar og huldufólk sé til við sendum þeim spurninguna trúir þú að álfar og huldufólk sé til

trúum ekki á álfa eða huldufólk nei við trúum

mjög ólíklegt svo margar

fer fram á sunnudaginn í Eldborgarsal Hörpu í vetur hafa verið haldnar alls konar sögusamkeppnir Rás eins og Menntamálastofnun krakkar sendu inn smásögur

lásu sögur á hátíðinni verða veit verðlaun fyrir sögurnar

að vita hvað krökkum en hún verður líka í beinni útsendingu á RÚV og